<...>Laha zaho zany ro hivahiny añy:-La andesiko siky mafana, andesiko ñ'akanjo, ñy patalo zay, manday teña akanjo mafana, manday teña satroky, linete, manday teña amin'io kameraa hitifira nteña ñy sary ze ra hitanteña, manday teña amin'io borosy nify, izay hiborosia ñy hinteña, manday teña ze raha ilanteña <shushes> malinidinik'añe.